Sakafo tegna tiako nefa izy lafo é gatô satri ao izy maloha tegna tsara aloa gatô é fa izy lafo éé tegna lafo magnagno tô fa izy tegna tiako satria antegna mahalana fô tegna mihinana gatô oatra isaka fety é aniverserà mariazy é zagny fô.